پسے ورے بیز وارییں بھانڑ ساٹئیں تے وری زائے فصل زکو تھیو تیار تھائے۔ تو ورے بھانڑ بیز تیار کرے فصل ہالریو فصل رے ایوو کو اگے کرے نئیں تو فصل جکو ریو تیار تھائے۔ پر ہک اماں ماں ایویوں بھی شیوں ہوئیسیں جے ماں کافی رجیکشن کرے پسے ایوے طریقے تی امارا فصل جکو تھائیں اوئے ماں کامیابی اے۔ فصل ماں اماں نیں ڈاڈھو نقصان بھی آوے گیو تے ماں گزارو تھے محنت کری ریو تے ماں فصل اماں رو سوٹھو سوٹھو ورے لہے گئیں ایوے طریقے اماں رو گھر زکو ریو ایوے طریقے مارکییٹ میں زائے پسے ورے مزوری بھی کرنووی پڑی زائے۔ <hesitation> چم کہ بنی میں کام کریو تو مزوری بھی کری رہی ایں۔